بيوم من الأيام اكو شبح يخاف من العتميي فكان يعلق شمعة كل يوم بالليل وينام يمه ، ضحكو الاشباح الباقي علينو ، فغد يوم فاتو على كهف والكهف عتميي فطلع عليهم حيوان مفترس وقاموا يصيحون ، هو قام ركض وفات عالكهف وقتل الحيوان وانقذ حياتم ، وعغفو اشقد سبع هو.